रसोई में खाना बनावण खातर अलग-अलग प्रकार के पैन उपयोग में आवज। सबसे सामान्य तवा, जिको रोटी, चपाती अने परांठा सेंकण खातर उपयोग करे है। कढ़ाई में सब्जी, दाल अने करी पकावै है। पतीला में पानी उबालके चाय, सूप अने पुलाव बनावै है। फ्राई पैन में तेल में तलावै है, अने गहरी कड़ाही में डीप फ्राइंग कर स्वादिष्ट स्नैक्स तैयार करै है।